Oddiy salat kiyinishini tayorlash uchun ikki osh qoshiq zaytun moyi bir osh qoshiq limon sharbati yoki sirka ozgina tuz va murch aralashtirish kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olgandan keyin salat ustiga quyiladi.